Monkalamwenyo omuntu oku ka- okuna oku kala pamathimbo gamwe ota popi oshili. pomathimbo gamwe ita popi oshili. Monkalamwenyo kandi wete muna omuntu ta vulu oku kala ihaa fundju. Nenge e- muna omuntu uukilila ha popi oshili ihaa ningi iinima iiwinayi. Pamathimbo gamwe otashi vulika wu kale wuli muudhigu lela nenge wuli wa niga epuko moka itoo vulu oku popya oshili nenge itoo vulu oku ninga kutya oshinima oshaanawa. Oshiholelwa thimbo limwe oto vulu oku kala wa zi megumbo. ino lombwela aakuluntu yoye. mpa wayi owa fa wa latele po kashona. sho ta galuka megumbo owuna ngaa okufundja kutya aaye ondali na kuume kandje tatu lesha po. ondali peni peni. to popi iinima iiwanawa mbyoka tayi vulu oku taambiwa ko kaakuluntu yoye. Opo owala wiigameke kiinima iiwinayi nenge opo waa uvithe nayi omukuluntu. Thimbo limwe opena ngaa pompito mpoka wa pumbwa oku popya oshili. opo nomongula waa- waashi yelekele we nenge opo ngaa wu kale wuli nawa. Oshiholelwa ngele owa zi nando omegumbo osondaaha ngeno. toyi kongeleka. to galuka. to zi kongeleka to galuka wuukilila kegumbo. Naakuluntu sho tayeku pula kutya owali peni. ayee ondali kongeleka. nowa thika nawa pethimbo nenge kuna mpa wa piti. ngawo omuntu wali to popi oshili nenge ngawo omuntu wuli moshili.